ارے میاں ریزر کا اصلی کام ہے ہیر کو <hesitation> کلین اور نیٹ کرنا، مطلب داڑھی مُسٹاش یا باڈی ہیر جو عجیب سے لگتے ہیں اُن کو ریموف کرنا اور اس کا سولوشن نکالنا۔ جب ریزر یوز کرتے ہیں اکدم سموٹھ اور شارپ بلیڈ سے بال اکدم صاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب کوئی رفنس یا سکریچ نہیں رہتا اپنی سکن کے اوپر۔ اور صرف فیس کے لیے نہیں، چیسٹ، آرمز، لیگز سب سموٹھ کرنے کے لیے بھی کام آتا۔ ویٹ شیو، ڈرائی شیو دونوں سٹائل میں کام کرتا، اور پروپر شیونگ کریم یا جیل کے ساتھ یوز کروگے تو سکن بھی سیف رہتی، کٹس یا ایریٹیشنز ہونے کے بھی چانسز بہت کم رہتے۔ ریزر کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اپن کبھی زبردست کڑاک، سمارٹ، گُڈ لوکنگ دیکھتے، آفس رہنے دو پارٹی رہنے دو یا شادی میں جانے سے پہلے ریزر سے سیٹ کرا لینا۔ اور پورٹیبل بھی رہتا، ٹریول میں فل مست ہینڈی بھی رہتا <hesitation> سمجھ گئے، ریزر کا کام صرف ہیر کاٹنا نہیں، سٹائل، ہائیجین اور کانفیڈنس کا فل پیکیج دیتا۔